لا نحب النوم بدري صراحة، وإني ننوض بكري لأن الليل يعني هو وقت الراحة، إنك تنوض الصبح هو وقت العمل والخدمة، واليوم حيكون طويل ونجدر ننجز فيه واجد حاجات إنجاز يعني، تجدر تنجز في يومك إذا إستيقظت بكري، أما إذا رجدت متأخر فصعب.